Ny dikany marokoroko amin'ny sisin'ny vola madinika sasany dia misy tanjona maro isan-karazany ohatra amin'izany ny fahafantaran'ireo jamba izay manana fahasebanana ahafahany koa mamantatra ny hoe ohatrinona le vola ary ko amatarana anle vola sandoka izy sa vola tena izy.